نعم التعليم مهم جدا للمجتمع وهو أساس اللي يبني الأفراد ويخليهم قادرين على تفكير النقدي، وإتخاذ القرارات وتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات، لما الناس يتعلمون، يزيدون من فرصهم في تحسين حياتهم وحياة المجتمع بشكل عام، التعليم كمان يساهم في تحقيق التقدم الإقتصادي والإجتماعي والثقافة، يعني المجتمع يستثمر في التعليم تكون أكثر تطور ومرونة ،في مواجهة التحديات المستقبلية.